Ny paikadin'ny rameva mivelona any amin'ny tany karakaina, voalohany, izy alohaka izy ohatra ohatra hoe: andeha amin'ny toerana araiky, asa ohatra izy mahita rano, dia migaika rano maaaaro izy! tegna maro; mba afahany mivelona ela any amin'ny tany tsisy ohatra hoe: na igiahany, na hoaniny.